Okay sim ra eh kinung dta kava iau a kol lavon va ian mi ra eh kinung kava iau sihn oku laron va tangas melemelen o ko laro res me bu pulupulung siwwunah bu pulupulung gi ranamei va vorota iau simi ra eh kinan taka va iau sihn gite ranamei gite sor ngou ngou ranamei gitem no bit lulu siau rakpet iau nambaut ran mei ve survi isau ngan da malan sin kong shar pir kung busna pulpulang namei ve worot ta iau simi ra kinung taka wa sin taim va bit kukuk simi korot eve va git ve mongos in git ve ranamei ve git ve mongos ot lavon vuria bu da me tere gi bu mene gite vorota iau ot laron ve git ve mongos kukuk. Mon an simi ra kinan toko va iau sihn git ve mon ra ian bu program kukuk an simi ra ian eh mama iau ah ta vato imuri nan bu sava kepnits kukuk gite vato are gi taim ngan ba na ranamei na chokpe bu kap da ian gi tir ipon mi table bu chu gite ranamei gite por ma git kovo da gite mongos atleast git ta mongos ve changa misna kepnits iau sihn a laron mat kelei simi unan git mas chang va chang te akap deng mat kelei simbu mene kai i ote chang malanan simunan olaroh viatamat kelei simunan bu pulpul kai di deri mishan ote changa shitei ve ke gi va ra malana eh kinan git git ah kovo git ve sha me kuku iau ote rakot ve vorotah gi sin misina korot git ve mon in va ta mongos me gi murin kepnits kukuk. O chok pe mong puk da ote whis bit murngei simi wunoh mainan ote was ngan malnan ote was ngan simbu puchung kai sim taim gite mongos ve ngou voto machana bus na kain kepnits ngan simi ra eh kinung ah kava iau sihn gite mongos gite stat ngan gite stat na un gite stat changa bu kainkain kain kain shana laron mi taim an git nga mon na gite un akapte berber nambaut akapte git eun akapte akap vit ba somborgi git per ngan mi lalron shengi keshengi etara chombe mene kai ate sas va ta kandane chokano ngan mi knife o misna vin otne ma pore mi sisi o misna ate vadon va ate chang va chak tena ngan mi sisi ah ian simi ra eh kinan ah kavo iau shin iau sim taim or teun or te unmi by da vyvus yang mi puk rokati or ro sisat sim taim tem poro or te pilim ngan or te wat in ngan in. Otte ca chuprivee ottesa chuprivee otesa ote ves sorvegie otevis sorvekina gee otevis rakot nge rasa malaoim ngan mi peringe se unan mi pirpir akapvit na mogos akap no suri suri na sa na ate suair vatvegu ote kot ve mutr mi pon mi chur na muauang ser unan omekchaig be a sua d akain pasin bai raun upopulong ken pasin akap kalai bir chack ok to koberi simira eve ge tokivid navis na sorve kinanir semi unan tete poromi ba gite be nabaun sim unan yeo terter sanme sem gete likuk nambaut gir bit uvargit yaw ikir kim sim ember vivil butur nabaut chork taim got yed kertir serakot nakot tutwor turan chork au got yed tertir oteter ote paul vesat tevin simunan mi gargar nogot visna ber ber na kot simunan gite un gite mase chark chark te. Menekaie apromis na menekei mekeaiae arromisna poromis me neki akap te gito larasa ngat chan mi sanga ekot se tubuk segeto simi unan mi rei kin ateko kava yeo sin olaro celebratim ngan orkap laro kam bit action tem simmi kapnich tabit ote ang segeit ngan mon ote malo ote chupimvi ga na malolo en ngan mi kurkumim nava bit chei vovo otvepon ote moges changa chavga mi leng bemo mi leng mi pikin mi sospen ote mi mogos turu e mi sospen ate kuk me pon mi leng.